Antes ca ney jatʉn tʉgay pues cap hʉy mit mit hʉy zoque aŋmedʉypa mit <hesitation> todo cap hʉy mechsucpa para que pʉn hʉy mamas waypa mamas hʉy mʉcpa y cap anne tucʉp anne pues ya cap capʉ jeeŋ min cʉspaam pues pero pues todo nate verda pʉn yajcu yajcu tzʉcʉ ca jatʉn apoco cap mit yag aŋmayʉtʉpa ca hora ca aŋmayetʉg cap min yacʉsʉypa pues shi wam yacʉsʉ ʉ yamʉ ca min mama hʉy taŋcuy pues ca mi way way aceptachʉcʉ ca aŋmayʉye quen yacʉsʉyʉ pero de todas manera pues pʉn'is hʉy tiene quey hizʉ pues hora si que nʉmpa ca ma jatʉŋ nʉmpa u wa jay nʉji pero shi tec manera de ʉm yacʉsʉyʉ pues ca min yacʉsʉypa por tumʉ dia tumʉ dia u ca otro mes ya cap min tʉcachʉquetpa pero ya wat wat cada jama pues pero capu tiempu ca aŋmayʉye tʉgay como wa mero minsucʉ muy poco tambien pero cap min yacʉsʉypa capʉ tiempu min yacʉsʉypa ca aŋmayʉyetʉgay y cap este min Pues min aŋmedʉypa tiji tiʉ søk u alguna cosa pues tiene que min min yagsetjayʉ tiene que min capʉ tiempu como llamʉ aceite puru yʉlla manteca cap este pero ca'sa ca pit este pues jejanʉmʉpues pʉn nati can jatʉn hʉy mandachʉcpa ca nʉcsapa ʉn quinea cʉchʉnayʉ tumʉ jama pero aveces yamʉ mʉk aveces yu nʉcspa pues yamʉ ca ʉn jatʉn hʉy tancuy yamʉ can mama hʉy tancuy way nitanʉ pues para que tumʉ jama ʉn cʉchʉnajwʉ pero de todas maneras te pues este cap tien que min yacʉsʉyʉ como quiera que sea pero pʉn tiene quey cʉsʉyʉ para que pʉn jejpa para que pʉn tzʉcpa pues pero yʉpʉ tiempu pues ya tiempu diferente pues te cʉshi tejiam yamamyaman falta yamam este wat minam teji cʉshi pues teji ca cʉshi ca jamatin ca pich este aveces yamʉ jullʉ porque yamin jamatin pero shi teg min jamatin pues cap min juypa te Pʉs cap ca chʉwi te kʉque teg este sʉk teg buenu muchas cosas pues pues hora shi que pʉn hʉy yacʉsʉypa pues como quiera que sea pero pues hora si que cap ca pʉn hʉy pʉn casap chʉcʉ pʉn ca'sa jejwʉ pues pʉn hʉy jamʉjpa tiʉ tiʉmodo ʉm nama ʉm jejwʉ timodo tiʉ ʉm cʉsʉ pues todo cap min min cʉchampa porque yʉqui yʉ minʉ hʉy tʉjʉpak hʉy musʉ tiʉmodo pʉn jejpa timodo pʉn fuerza hʉypa tiʉ cafe cap wa falta pues ca cafe cap capʉ tiempu te cafey capu tiempu cafey tucʉnʉmpa pues pero yeg todo potreru hʉy yʉsucam cap todo hʉy ʉctʉŋʉyshucʉ ca cafey tʉgay yeg tʉk anʉmʉ natiu verda todo ca antes cafey tʉgay yeg cap todo hʉy tʉŋcʉtʉcʉyshucʉ ye cap nama puru puru este mas bien cap todo ca sapane hizʉtʉgay tʉncasucʉ ca hʉra sapane anʉjʉ pues pero Pues yamʉ cuytʉm yamʉ yacti pues pues cap ca cuytʉm cap teji pero cap ye nama anji ye pacuytʉm pues casi casi yamʉg este yamʉ wʉjʉ cuytʉm como yeg te minpa donde ye ellajʉg ladu pues minpam ca cuytʉm minpam cebolla minpam ca hora cap puru cebollin pues cap ney yʉji hʉy pensucpapʉ pues primeramente dios pues ora si que pʉn jay iscasuqui ca ni tatʉŋ tʉgais como quiera que pues pʉn hʉy hʉy yagchʉcsucʉ pues porimeramente dios